Oy! Karaha sy nizakazaka anao zany niany e, ino arô raha mampalasa saigny e eee ino raha mampizomitike ee? Sy tamana sa hoe tsy hody zakay mi raha misy raha sy tiàgna fa sy mety any sy mizakazaka io fa karaha sy mahazatra anao mo ko anao isanandro mikorana de tampotampoka akeo anao de karaha olo tsy mizaka sy manino.